अपन कभी नया शहर में गुम्बा जा रिया और अपने पास कूद का सादन नि हेगआ। तो अपन वहां पे सार्वजनिक परिवहन या साधन को ये तो जाना ही है। ये वे साधन होवे जिनमे सब लोग बैठकर यात्रा करे। जसा की बस होगी ट्रेन है आसा का नरा तरह का सार्वजनिक साधन रेवे जो घणा काम का है। अपन ने इन साधन में घनों ध्यान रख नो चाव जैसा की इनमें साफ सफाई रखनी धक्का मुक्की नि करनी ध्यान से बैठना। अन सब को ध्यान रखनऊ चाव। और सीट पर भी सही से बैठ नि। अपन ए सब चीज़ को ध्यान रखनऊ चाव।